अगर आप गर्मी में घूमने जायी छे तो खासकर साइबेरिया में तो। एक बात पता होगी कि चाही कि कीट विश्परक साथ साथ लेकर। जाना ज़रूरी छे मच्छराव घोडा के मखी के भूक बहुत ज़्यादा होत। छे और आपन संक्रीम कभी न भूले छे आपन साथ टिस्यू वेट। वाइस और हैंड सेनेटाजर लेकर जाना अत्याल सक छे और। उसमें कहीं भी सारोजीनिक सौचाले बहुत सूख छे नहीं होगा छे। तो आपन हाईजीन के भी ध्यान अपने से रखेला पड़त छे।